Yakuni atile, kwete muworesi, kwete msanduku, kwete mlibori, kwete mandu atu manya alfifina fivina tuya ya mfifkwa, kwete mkuyu na makti meji